Drom gena ena gahi doburo gena maha ngone so tolo ena sema mafu bolo ate rasi ene sema ma dihuru gena bato kalo ena sema doya ngaramoi ge ena ma dihuru lamo ua, ua se ena sema doya ngaramoi ua se ngone tolo ena sema mafu bolo so cako ena sema ate ge ne madihuru amo foloi.